لعبتى المفضله وانا صغير كان اسمها جاتا كنت بحب ايما اخد العربيه واقعد الف بيها كنت بحس انها بتعلمنى السواقه كدا كنت بحب برضو اتعرف على ناس كتير والعب معاهم اللعبه دى منهم قرايبى ومنهم اخواتى ومنهم ناس كتير اوى غاليين عندى كنت بحب دايما اخد العربيه فيها واقعد الف فالبلد كلها لحد اما اعرف كل مكان